Papagoiq ommaq väega ägedäq tsirguq, selle et nä võivaq ollaq väega värvilidseq. Eesti tsirguq tavalidsõlt olõ-õiq nii värvilidseq. Papagoiq mõistvaq viil vaihõpääl inemise kiilt kah kõnõldaq.